Mi heban tabo mi nyiba gunki be mai mi wanna dum hore be kosde. mi sumpitina dum gite be hunduko warta dum nandi goddo amma na goddo on ba.